أنا بفضل كون الشخص الاكثر ذكاءا مو الاكثر شهرة ليش؟ لأن الشهرة مؤقته تعتمد على الظروف وعلى الناس إذا بيحبوك إذا بيكرهوك، أما الذكاء دأيم الذكاء بتستخدمه في حل المشاكل بتكون إنسإن ناچح بتبني مشاريعك الخاصة تحل مشاكلك تتخذ اچرائات صائبة ، ف أنا بعتقد إن الذكاء افضل.